शरिरके भाग कट्जिलेसेफे जामजिना जनावर ओईन्मेहे <hesitation> बिच्खोप्डा, गिर्गीटिया खिर्खनंडु येने अईतियाँ। यी सक्कु जनवार येक्के प्रजातिके <hesitation> हैं। मने येंन्के बनावट हुइगेल, येंन्के रह्ना ठाउँ सब अलग अलग रह्ता। येंन्के पुछिया एकचोटी कट्जिलेसे फे दुबारा उहिमेहें जामजिता। बिच्खोप्डा घरेमे <hesitation> पैतियाँ अथवा रह्तियाँ। कह्लेसे, खिर्खनंडु जङ्गलमे बारीमे मिल्तियाँ। आऊर गिर्गीटिया जमिनमे मिल्तियाँ। एन्के मुख्य आहारा कह्लेक छोटछोट जीव हैं जस्ते किर्मीकिर्मा, मकोड़ा हुइगेल।